Mini mouduu tani daa nuŋurugaa kêregi raa nu. Kêregi mire ini kiyai ši aŋ tar gêema harayiŋa. Ini a « kêregi » indigaa ini geema harayiŋaa buru kiyai ši. Aŋ harayinnaa ru ini bêruu hinnoo aŋ harayiŋa ru ini buru šiga dii. Ini buru tussu ni ini buru maana dii ni. Ini daa wusa u ai tufarima na dîli zaga hanandirig ti kee zaga kêefiye tiran ninda nûrtugire ti kee ši. Ini kijai ši koo mire inuu ini mire ini kijai hinnaa ferege num. Ferege jirer nufura munda cikire ti kaa kêregi mire sarduwa u na cii. Te ši te ru kûlli kêregi ti kee inda aŋ daguma ti kee na cii. Aŋ daguma ši ndirigaa înni? saduwaa ru kûi ni kêregaa mundukin ti kee. Kêregi mire sarduwa ŋa te raa nûŋgaa. Sarduwaa ŋa mire daa unnu nûŋguruga kêregi te mire kiyai ši. Teere i dagum mire i ni ñiragu aŋ naagire bennoo saa ru dirnnoo gûro buzunne kege ni daa šiga bazigi ni. Aŋ guru ginna aŋ lau hun tapka daguu mire saa ru unnu dunnoo zunni ni tôlufun ru kûliiŋ ni Êrišiine koo ara ginna ru buru rakinni tôlufun ille daa dirnnoore. Ini te- u jillar ai unnu kêregi ndiriga ini kijai ši. Aŋ dêri dêr ti kee dêr hara harayiŋa ini buru ši tussu. Aŋ daguma laa num zaga kuri woo kal. saa ru durummoo tigisu cenni ni sod huma naazugoo giyiitinni ni kegaa ini a unnu kêregi ndiriga buru mire ini kiyai ši. Aŋ gêema hanayiŋa ru kiyai ši, aŋ gêema huma harayinnaa na gêema haranuŋoo ini raktiŋire ni ši ni ini buru ši tussu ni. Kêregi ndiriga kijai ši aŋ laa num inda dagum gii farar addiya ru fara ru yertime ni gii fara ru awa mûkii. Tussu raa ŋirdoo na ninda fara ni cussu raa ŋirdoo ni ninda fara ni. Ti kegaa aŋ te kee ru kôoli kiyaar raŋime na ši tussu ni raktinni ni. Te- i jillar <hesitation> kiyai ši ni ini bîi ni maana dii. Te- i jillar koo re kêregi koo re ini kiyai ši ni ini jilla a aŋ lau daŋo ni kayai ši aŋ kuri daŋoo na kiyai ši. kôomil ini kiyai ši ini girekti danni ni maana dar bu ni te- i jilla Kêregi nda aŋ mire maana huma hanayiŋa ru ini buru tussu ni kiyai ši ni. Aŋ harayinnaa ru ini dêri tikire « kêregi » ini awa- u ši. Ini raktiŋire ši ni ini ti kee ini dêr kêefii huma daa fatirigi ni koore ini sin. kêregi mire jirer lau- u koore ini buru ši tussu. Ti kegaa lau nume dêr dêr fara ru nuusugire ti kee na ši. Te kee ciin te- i ginna ru gici ke- i fara ru njikii cussu ni ini kee aŋ erru dagu ni daa ši kunno ammai teroo na mûnkin aŋ a kee saa ru unnu dirrinnoo sodu na šîi ti kee naazige tigisig ni. Mini aŋ re kee ši amma mire têkunoloji unnu abasêi ti kee woše na banir ni <hesitation> daa ši yi bazigi ni fiiŋi ni yînnoo ke- i huma teri ceŋi ni. Coo gii fara ru busugi ni gii fara ru yîndire te kee te kee koo boru. Te na kiyai ši bini jirer aman ke- i ñiŋa ru daa sîgi yenim naazinnore êriši Dou owon jillar gonu yerii înni yoo na tar ma ye fari ma ye ginna. Nire ŋirennoo lakin ini a soo ñenaa te raa inda gon yer. Lugaa soo ñenaa dazagaa mire dau muyere nire zaga finiŋa, nire berke amma kura nire kaa tar kuuruŋo ke- i amma ta mura zaga fi šeriŋa ye ta ginna muhim ni ini buru muhim ni lugaa mire ini lijayi ši ni. Lau ndum hinno haki tufarima mire na kiyai hinnaa munumee. Luga num koore muhim ni buru muhim dêri muhim ši. Ti kegaa Mura amma dazagaraa dazagaa mire dakir dazagaa mire duro ina faamburugire jillan dau mukurugire jillan yala ndiraa na berke dazaga fi šetirigire yikii ni. Te- i jillan dazaga mire ini buru dêri ši. Inda Allai dazagare ñigisoo te buru gali. Niima buru dii ginna dîri te kee Ti kegaa aŋ gii fara ru addiya gii fara ru ñikoo yertime koore aŋ ti kegaa gal. Hal huma na hananii ni hal numa na hanayiŋi. Ti kegaa te koore gii fara ru ñikii ru yertiŋoore au au ru dagi ni. Bondiŋo na naara daa ši buru bazigi ni addiyaa ru <hesitation> fara ru yertime jillar. Te- i jillar ini a unnu « kêregi » indiga saduwaa ŋa înni kege išallaha. Ini dêr maana dan maana <hesitation> ti kee daa ini dêr daa fatir gii fara ru ñikoore aŋ aŋ ru dag saa ru dir côniigoo dagu. Ti kee jillar gii fara ru nîšig ni ti kee tigisoore aŋ aŋ ru daa ši gii bazigi ni. <hesitation> te- i jillar koore unnu ini daa wošinindirigaa amma gii fara ru ka addiya gii aŋ hinnoo ini kuruu sîri danni jillar Dagi daa šîge bazig ni «filan daa tarasi » ndigini amma gura i, inda i ni ini yinuroo dagu ru. Ini daa ru nûku ŋêni cii. A ginna ini ai kullir ñiki, nuu mûnkin balig telfun dire tigisoo telfuma inda dagi nawoo noore telfu numa indaa i nak te kega. In te kega ginna gii fanum mûstakbal tommuŋire ti kei. Ti kei ni cii <hesitation> mire ni ñarag indayi ni dagum gii farar mûstakbal tombi. Te ke jillar kêrigi tiken, kêrigi tekegaa in kijai ši kêrigi tekegaa <hesitation> indaa i amma dagum mire ni ñarag. Mire ini tira addi gisoo inda gur raŋim, indaa i ini tira addi geyin ŋoo gur rakinni ni kerigi te kegaa kûran ši tussu. Kêrigi a ka duro hilaafa eruuna rakinni ni far danni ni kerigi ini kijaaši ni ini te gaa duro ina kûra êrdigona guru ni ši dan. Ši danni tigisigi ni, te jillar ru kerigi te kega kêrigi ginnaar ši tussu ni kêrigi naar wûru ni nofer kee kerigi te bur nindaa cûu ginna keyessimoo kerigi te. Rôzi nani hanŋiir dagi gis addiyar na halas mîšil nusure bondi re aŋ aŋire ûŋuŋa te kêrigi te bur in daa jûhud. Jûhud kinjir ina tigisin te kee ciin. Kêrigi nefer te kega amma ni dagum mire ni ñarag. Gii farar addiyar amuki farar yertime, karcee turon na halas munkin niĩ niĩ duma turon na te kee. Aŋ aŋiri saa dirigi indaa na nukta hunaa daa nuŋi, mire nukta nûwa daa yîgi. Amma kûra- i ni ninda kûi ini tira tidima « amma guray ni šaha » jindigi ni kêrigi te mire kijaaši. Kêrigi nduroo bur ina munda cikii. Kêrigi duro nuu <hesitation> te mire oworu addi ra deef cînoo, oworu jirere dêif oworu ciŋa ginna ina zunda ra ina tura daa bur galayinne jillar. Te kega jiire aŋ tira i ganaknoo na aŋ tûmay zalim dûley kêrigi mire za maski kui cêg in mire in bur kijaa hinne jillar bur ši tussu ru te jillar. Kêrigi mire a re aŋ naana haran.